Izay ro i, fa la mifanohatsy aminio la maro ny tsy mana la manjary ho olo kelikely avao ro mahazo ny raha soasoa aby amin'ny fiegna toy.